Somary a <hesitation> atao <hesitation> antognontogniny ny afony a dia <hesitation> ny raha agnatonoana anazy igny koa atao lavalava amin'izay tsy dia amin'izay tsy dia takatry ny afo loatra dia mba tsy may ianao sady miaro anao izy amin'izay.